Le <hesitation> nagnamboaragna <hesitation> ti-shirt vôlôhany, efa misy ravindamba- efa misy ravindamba bakany maventy, de igny amnjai taptapahigny araka- arkany filanôlo azy ôhatra zao agnano ti-shirt zao de, malka mesure ôhatra oe tapahigny agnamboaragna vatagny de misy tapany koa agnamboaragna tagnany de igny amnjay i zerign' atambatra azahoagna le lamba ôhatra oe ti-shirt.